Raha zaho no mpanamory fiaramanidina an, dia lazaiko tsotra fotsiny izany ny mpandeha hoe tsy tokony tsy tokony tokony tokony ho tony izany zareo an fa tsy tokony hisahotaka fa handalo tafio-drivotra isika. Dia mila mijanona eny amin'ny toerany izany ny mpandeha fa tsy mivezivezy ao anaty fiaramanidina intsony an, dia fatorana tsara ny fehikibo an, mandrapahavitan'ilay tafio-drivotra. Dia ampahafantarina azy ihany koa hoe mety <hesitation> hisy fikorontanany kely an, mety hoe eo amin'ny jiro izany mety hitsilopilopy ny jiro ohatra na mety hihovitrovitra ny fiaramanidina fa tsy tokony atao hampatahotra anazy izany an, fa ilainy fantatra fotsiny hoe mety hitranga izany zavatra izany. Dia amin'izay izy an afaka tony tsara foana.